Ny milina fanasan-damba dia vata iray mandeha amin'ny herinaratra, izy io de misy varavarana izay sokafana ary atsofoka ao ilay lamba maloto izay hosasana ary efa misy fitoerana manokana andrarahana ilay vovon-tsavony iny, avy eo misy bokotra tsindriana de mandeha ilay milina fanasan-damba, ny milina fanasan-damba sady manasa izy no manakobana ny lamba.